Una fiesta que me llama abondu l'atención en Portugal es la 'Queima das fitas', que se celebra en Coimbra i en otras ciais nuversitarias. Es la celebración dela final delos estudius palos estudiantis que están a piquis de gradual-si. Ena fiesta, los estudiantis queman las cintas de coloris, que representan las sus facultais. Sechan tol mes de mayu celebrandu i pallí hazin de tó, desfilis, desconciertus i serenatas. Paque alogu digan que los portuguesis no sonin de mucha fiesta.